Шри-Ланка ҷазираи зебост, ки дар ҷануби Ҳиндустон, дар баҳри Ҳинду, воқеъ аст. Ин кишвар бо табиати нотакрори худ шӯҳрат дорад ва ҳамчун "Занҷираи ҷазираҳои ҷаннатӣ" маъруф аст. Дар Шри-Ланка кӯҳҳо, ҷангалҳо, соҳилҳои заррин ва водиҳои сабз зиёданд, ки барои сайёҳон ва муҳити зист макони бароҳат ва ҷолибро фароҳам мекунанд.